Kô rô n̈ay zen̈y isan'andra, zahay mandeha bazary fo mahalan̈y eo amin̈'ny sinkimily ariary eo isan'andra. Fa kômision fanjava araiky zen̈y mahalan̈y eo amin̈'ny <hesitation> desamily ariary eo kômision tena ilain̈a an̈aty tran̈o.